إذا حرقت الأكل بالمقلاة وما عرفت كيف تنظفها <hesitation> أول شي عبي المقلاة بماء حار وحط فيها شوية بيكربونات الصوديوم خله يغلي على النار لمدة كام دقيقة وهذا بيساعد يفك الحرق من القاع، وبعدين طفي النار وخله يبرد شوي واستخدم <hesitation> ليفة ناعمة وحاول تنظفها بسهولة، وإذا بعده عالق ممكن تحط شوية خل وت- وتنظف من جديد.